איך וואלט מיך זייער אנטשולדיגט פאר מיין חבר'טע. אז, אוי אנטשולדיגט איך מוז כ'קען נישט גיין מיט דיך. און ס'האט ס'איז אנגעקומען קאמפליקאציעס און כ'קען נישט קומען. כ'וואלט מיך זייער אנטשולדיגט.